Inyooni yong saa kumi namoja ebaiatanyou enokak akakim ee enokak akakim elata ng’iboro luang’amandazia alapu epo ng’aka mandazia nikima epong’aka mandazia, ebo anyierumor atanyou ayaka atoromo edorok eka chai atamat atonyou erimio etaon erimi, erimio etaon paka lataon kiusar kitatach, kichie mam nikitachiete, erimio jik ng’akaa mandazia etaon paka, ebong anieboni ebong etip robo akuju ejoko noi kotere kotanangis nawui atoper kuwala, atoper kuwala, atopei animod atonyou ebai epo ng’akaa mandazia epo jiik ee erimio, erimio, erimio etaon, erimio elata ng’ika boro, ebagia akai elataa ng’iorui, elata ng’ide atonyou sasa atayaka lotion erimoria akaa baket. Tanang’arobo esaa laperio, atoper, elip akuj atama ejok noi kotere akitang ng’asain nu, ejok noi kotere akisiriam riam kang’ikade, ejok noi kotere akisiriam riam ka apamilia daang na aui kana, ng’ijiranin kang nyo ejok noi akuj atonyou sasa. Ewala atoloto enokak akim epo ng'akaa mandazia atony'oo elaria. epo achai elaaria lotaon. erinio paka abu ebong eyana ka ng'ikade. eyane ka ekasukoute. eyana ka ng'ijiranin. ayei nawui saa tatu atoper kiwala atony'ou. keng'arak akuj atony'ou elip akoj atama ejeko noi akuj kana kitanang'ia kana kisuwalakinia enokak jik nkim epo ng'aka mandazia. atony'ouelaa ketama bo itaan dai bwa kilatakini ng'iorui elata ng'iorui kengee katatach mia amusin echiesa ekas emama ekaas ng'aa ropiyae. ebei agogong'eri ebei alalaar ebei mm apuko apei mia akimiet eshirini matano. talasin imekuwa ee agogong'er ebei jikia aa chie ekas aruwaria etonuwarit kiiuusaya ekunde tawarik tikii toloto kidenut itaan ikee bore tong'op ibere itacha. tong'op ibere ilipaa. tong'op ibere ilipaa itwaan tolot nabo atang'atangat king'arak robo cha akuj aniking'arakinia topwatasi robo ng'ide. topwatari robo ng'ikon de kaneni kadaana akuj robo iwakinit ng'aren ibala akuj king'arenio kiriamata kaechie kiteyem kitachakak mia tupwata robo kaneni. tupwata robo kaa topwata ketese mia ng'ina. Akuj robo ing'arenikini itaan dai kitatap robo kiinak. ichie bo king'olikinia euruma kiinaka akumuj. kiinak akumuj kitochudak yarobo kidorok ng'ikonde topwatasi robo tamoyong akuju ejok noi kotere kitopwata akolongit na kiwa nabo tonyou kirimo robo lotaon ama okop echakin ng'itunga e enyamit akoro iredete. edeke toyei tolot losibitar esaki esibitar ny'o ng'aropiyie aa kapetong'iel akad kanen. kapee tatach ediricha. kapee tatach ediricha. kapee nalab nen daang ng'aropiyie telem ng'aropiyie kai. telem kai akuj robo ing'arenikini teni king'arenio teni lo losibitar king'arak robo teni itaan niang'itewai kiinak edewa tama robo nikapilani naipipil akwan mmm.